uyapná ti mak <hesitation> or lëꞌ man nle xni xkodz man loná, or lëꞌ man nlas c̲h̲akna pues este dzeꞌ nax man dzeꞌ xwiy man loma <hesitation> entonces or lëꞌ man este or lëꞌ man xneꞌga lo sti magna sia man xni xkodz man tsëw lëꞌ man c̲h̲ak serkar kon stib mak dzekna ga lëꞌ man xgit ic̲h̲op man.